So, nni nwa ẹgọt ẹgbẹghẹ ikọ edomoni. Domo ga ofe jọp ẹbi nni nwa ẹgọt nwi nsu igọi. Nsu igoi nfu, nam nwa nnebẹ isɨg, nnẹbẹ isɨg nzɨnẹ, nnẹbẹ jẹn ẹgat. Nnẹbẹ <hesitation> jẹn ẹgat nzɨne, nnẹbẹ ubu. Nfi nna mọ gbọgbọri gwud, nkpomo, nfe mo jẹn, nam ngọmọ nwa ẹgọt, ngọmọ uji nbia nfẹ mọ. Eda eje ifa yẹ itad, nam nwa nwi nuẹnge mọ nuenge mọ nfu ẹzẹn yẹ ere gange, nuang mọ nzɨne, nam nda mọ nui gwam uwa udana. Udana mọ ufẹnẹ uru uda ukpuga nwe uda unyini.